Raha amiko manokana dia ny mofo salady no tiako kokoa atao sakafo atoandro satria ny mofo dia mateza kokoa ao anaty kibo, fa ny salady kely fotsiny dia tsisy dikany amin'ny faharetany ao anaty kibo ao.